يا أخي أتوقع إن زر إيقاف الزمن، <hesitation> بيكون أكثر فائدة، يعني يمدينى-يمديني أستخدمه لدراسة الظواهر الطبيعية. <hesitation> وأنجز أكثر من شغلة في وجت قصير، و يمديني أستخدمه لحل أي مشكلة معجدة ببساطة، يعني أوجف الزمن و أحلل الموقف بأكثر دقة.